कनाड़ा, कनाड़ा तो बड़ो खराब देश हज। भारत कसाद भी आजकल बहुत यूद्ध जैसे बाते करी रहो न खलत देश हज। कनाड़ा वहाँ पर लोग बाग क्या पता कही खाईज पर एतरो कही से कुछ मास मच्चित खाता होईगा वहाँ का लोग गल्ला स्वर्ध खाता होईगा। तर भी असो असो हुई रहोईगा वहाँ पर मांकी सरकार असी कहे रहे हज। कही सिकड़ा नसा कही रहोईगा ये तो कही गल्लत हज। भाई असो थोड़ी नहीं करना चाहिए। जैसे कही मांकी सरकार का भूँ कही क्यों उनका वारे मैं वो लोग कही ब्रेड ब्रेड खाता होईगा। ना कही वोर एसी चीन खाता होईगा। मांकी नहीं पता भी वोर कही खाता होईगा वहाँ का लोग पाग।